न, कुत्ते की सभी नस्लें बराबर मित्रवत नी होदी। कुछ नस्लें स्वभाव से ज़्यादा मित्रवत अर प्यार करने वाली होदी, जन कि लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, अर बीगल वखी, कुछ नस्लें ज़्यादा सतर्क अर रक्षा करने वाली होदी, जन कि जर्मन शेफर्ड अर डॉबरमैन।